tadi pagi tu sayo makan bubur, nah sayo mandi nih, mandi terus berangkat ke mandala, nah beli bubur di sano hargo nyo tu kisaran duo belas ribuan untuk caro pembuatan bubur tu sebenarnyo simpel masak nasi cumin aek nyo-aek nyo di banyak in kan biar jadi lembek gitu, nah terus dikasih suiran ayam, dikasih kecap asin, terus sayo jugo makan sate usus minum nyo es teh, itu untuk tadi pagi, nah tadi siang, tadi siang tu sayo makan nasi padang, nasi padang beli nyo di warung padang kisaran hargo epuluh ribuan, untuk bikin caro bikin nasi padang tu lauk nyo kemaren tu apo yo, lauk nyo tu kemaren ayam rendang, ayam rendang tu, caro pembuatan tu agak rumit sih bang, itu kek santan. ketumbar, kemiri segalo macam di campuri jadi satu kek gitu jadi tadi siang tu sayo makan sate kan. Nah untuk caro pembuatan sate tu, kito beli ayam di pasar, semisal nyo kan satu kilo, satu kilo kito beli ayam di pasar, kito bersihin, terus kito cincang-cincang kecil-kecil, terus kito tusuk pake tusuk an sate, itu tergantung selera sih, misalkan mau tusuk sampai limo-limo potong ayam yang udah di cincang-cincang kecil sudah tu untuk caro membuat bumbu kacang nyo tu, kito beli kacang di pasar, terus kito blender atau kito tumbuk sampe halus, kalo di raso udah halus, kito masak, di kasih air masukan ke dalam kuali, kalo sudah mendidih ayau melegak gitu kan baru kito kasij kek penyedap, kek micin, garam, masako dan lain-lain, nah untuk sore nyo tu sayo masak mie, sebenarnyo masak mie itu, semuo orang udah pasti tau lah caro masak mie tu cak mano, tapi tu kemaren sayo masak mie kebetulan gas nyo lagi habis kan, jadi sayo kepikiran buat masak mie di magic com, nah kek biaso merebus aek sampe mendidih, dah tu masuk an mie, masuk an telok, dah masuk tu, di raso udah lembut mangkok baru di masuk an bumbu-bumbu yang lain.